Okay, ngele owa tala omukalo uudhila hawu tungu iihadhila yawo, omukalo gumwe handi gu nongonona nonande ohaku popi ngaa kutya, ohaka yala wala noloozi lumwe, okadhila okena otshinaku gwanithwa uuna taka tungu otshihadhila tshako shaashi, ohaka tutu iilongithomwa mbyono haka yala iihadhila kookamwe, taka tutu okati kamwe taka tulako, taka tutu okati oka kwawo, taka tulako, ashike ne, itatshi ningwa muule womvula, nenge ka kuthe eemwedhi dhili omulongo, omukalo goku tunga otshihadhila kokadhila, omukalo gumwe handi nongonona hagu endelele, shaashi okadhila ngele oka tokola okutunga otshihadhila nena otaka vulu okumana otshihadhila tshako muule womasiku geli gatatu nenge gane, okadhila hono oka mana otshihadhila, ndee ne nge owatala otshi hadhila shi tsha thita, naashi tshili tsha tungwa, ethimbo limwe oho vulu okukala twiipula toti, ndee ngiika inatshi kutha ngaa omvula okadhila hano opo katunge shaashi shaa watala komukalo taka tutu, iitungitho yotshi hadhila tshako nena, oka hozi kamwe kookamwe kookamwe, ashike otatshi tungwa tatshi thiti, nota tshitungwa tshina egameno, nota tshitungwa tshina uuholameno, itatshi piti omvula, itatshi gupo ombepo tahi pepe, tsho natango ihatshi shanagupo ike ngaaka nuupu, ohatshi vulu wo okukala tsha kalapo uuna tsha mono kutya uudhilona watsho owa koka, tawu tukithwa, nena ohatshi vulu oku kalapo wo natango ethimbo, nonde ne itaye tshilongitha we, taya ka tunga itshee otshi kwawo, onkene omukalo goku tunga otshi hadhila kokadhila, ogumwe hagu kumithandje noonkondo.